Al e 'na coza nen tan cumplicà, basta avei la carta la carta giüsta e bütela zura ël regal, fërmé, fërmé le prime fazi cun lë scotch e pöi feie le pieghe laterai cun i angui e pöi büté turna lë scotch për fërmelu e a la fin ün bel nastro cun ël fioch